kalau makanan yang berpengaruh dalam hidup kito tu iyo kek motor lah kalau motor kan kalau dak ado di isi minyak dak ado di isi oli, pasti mudah mogok gitu lagian aku kan sayo kan jugo tiap pagi tu kalau mau aktivitas tu haus makan kalau dak makan tu biaso nyo tu bdan lemas bae terus minimal kalau pagi tu mau beraktivitas biaso yo tu kalau dak makan roti, sosis terus harus minum dan makan pun itu dak harus banyak sih secukup nyo bae buat ngisi stamina bae biak aktivitas tu agak efisien, lancer dan kegiatan tu dak jadi terbebani gara <hesitation> lapar tadi